د واده نه مخکې باید د مقابل لوري اخلاق وپېژندل شي. باید پوه شو چې ایا دوی وفادار او مهربان دي که نه. د دوی د کورنۍ، کلتور، او ارزښتونو په اړه باید مالومات ولرو. باید د ژوند هدفونه او هیله‌مندۍ یې مالومې کړو. د دوی د شخصیت، چلند، او باورونو پېژندل ډېر مهم دي. دا مالومات مرسته کوي چې ښه او دوامداره اړیکه ولرو.